Mual refrescus i bebías enaçucás por augua o aguatenis, i tiral por produtus saluablis comu frutas o nuezis de vés de ducis. I assina a pocu a pocu te vas a echal cuenta que no era normal tola açuca que tomavamus. Yo ara qualisquiá cosa que lleva açuca ya m'empalaga enque es verdá que comu estamus empicaus dendi chiquinus al duci pos siempri andamus precurandu el gustu essi.